Ndooza ebijwaro, ndakwata amiizi nte mu baafu, nkwate saabuuni ntemu, ndakwata amiizi nte mu baafu, nkwate sabuuni ntemu, naamara nyoze, nyoze mu miizi g'okubanza, naamara nte mu ga kabiri, naamara nte mu ga kashatu nyubunguze nze kwa- nte ha waaya obwe zira zaayoma.